لو عايز اسلك حوض هستخدم مكبس اللي هو الشفاط ده يعني وهسحب اي حاجة ممكن تكون سداه وبعدين احط خليط من البيكربونات الصوديوم والخل واسيبه شوية عشر دقايق مثلا وبعدها اصب مية مغلية عليها هتفور وممكن لو الحالة صعبة يعني هستخدم سلكة مواعين.